Nyao ma sirip ge, ena na fungsi supaya nyao dadi ia ino, masusu toma goho, ua ge ena sari ngam ge so pake ena ma sirip ge, ena tagi biso ge ena na dagilom-dagilom ge ena na kebutuhan ahu ge pake na sirip gena.